Inze ndayanza khumoloma navandu masomo ndayanza khumunya khuri masomo ga vana reru gazizagira musukhulu ndayanza khumoloma manye isukhulu izizanjira shina vana vasoma ndina <hesitation> ndayanza khumoloma na vandu khuri masomo gazizajira musukhulu khuri valimu vakholaa khusaminya vana musisukhulu khundi ndayanza sana khumoromera khumaendeleo qihieria yenu khuri vandu vibanga khuni vyama vizizashira khuieria yeru, ndayanza khumanya khumoloma manye shijijaziranga, shijira nuri avundu umunye vandu vakhola shi, vandu vazaa hena vana veru vasoma ndina qenyekha umunye vindu vieniri khu inze ndyanza khumoloma na vandu manye khuni masomo qazizajiraa khuri vana vasomaa khuri maendeleo qihienia yenu qazizajira.